هختار طبعا ان انا اكون حوت <hesitation> لان الحوت هو سيد البحار و كمان اكبر حاجه فى المحيط هو الحوت مفيش اى سمكه اخرى ممكن تاذيه او تهاجمه لان هو دائما اقوى منهم فا اختار ان اكون حوت